אלא כאן חסני נדיר מסתעמרה פאלמריח׳ ראדי נג׳יב אנאס טביב מוכ׳תץ פאלאיסעאף וצסהה אלעומומיה באש יעתני בנואהא תג׳עיל אלמנאטק, מהנדס פאלטאקה ואלביאא באש ידמן תופיר אלטאקה ותנ׳דים אלמסתעמרה, ביולוג׳י ולא פלאח׳ באש יזרע אלמאכלא ויהתם בננבתאת, תקני אתצאל באש נבקא מתצלין באלארד ונסלחו אלתיכנולוז׳יאת, קאאד ולא מדיר לי יقدر יאח׳ד קראראת סריעה ויסיר אלפריק באש ינ׳ד׳ם אלאמור בטאריקה מזיאנא, האד אלנאס דרוריים באש נדמנו בקאא ונג׳אח׳ פאלמסתעמרה.